<noise> Almakasi no a ne ayma <hesitation> hari kan a imfano aga te. To almakashi ay inga day no a banda kanga taayano te zama ni di almakashi da si no ba ni ba Nima taayno te, ni dii asi duka te da almakasho sino. To almakasho din iga day kaci tela boŋo zama bani na darba sambu kika ki ne nima taa di almakaso sino ni dii asi duka te. Hay! ba silli patiyan bumbono ni di maci agono no nisi maa a goyo kaani. To iga ka ci almashi wo da si no agoyo si duka te tela goyo kan bora mane iŋgama te din. To ni dii mo almakashi gwanda imfani sosai manki kayna, don sabili da almakashi da sino tela bumbo nisima a gwayo kaani, zama za ni ka patiyaŋo do no niga dika guna almakashi mayka sambu. To ni dii ni nisi dii ni goyo bumbo nisima a kaani nwa, don a sino almakasho sino. Ni dii mo don almakasho mo don da goono dole nima ma ni goyo kaani don sabili da zan ni bay yakine niga pati hinnin no. Ni dii mo da sino ba niga hini Kane Nima Dan ka pati nisima a Kano. Zama ni dii manki almakasho ka bara ni dii nisima gwayo kaani, ni dii mo amante Almakasho a imfano gi baa gumo don sabili da da sino ni dii goyo nisi ma a kaani nwa. Zama ba patiyan do no itaji ga izane ga da sino nisima a kaani. To iga ka ci. <noise>